Min e hoore an kaa, so a landike kan fu e waɗtande hakkille banngal ko weli ee koɗdigal ɗun ɓuri moƴƴude. Sabi taakalle maa ko hono muuɗun walaa. Ɓii aadama ko mbeetiɗaa e aduna fuu so tanaa maaɗa weeltaaki, so a heɓaayi sago muuɗun, ko meere. Yimɓe ngaldaa, min kaa, mi waɗa sabaabu tanaa an weltoo, ɗun ɓuranikan huunde fuu.